Lapicero mäs mespatä ja'kutyä ntzäjku tarea, ja'kutyä anotatzäjku cualquier cosa que näntä anotatzäktyo'upä, ja'kutyä ntzäjku tumä carta, o escuela'ojmä une'i je puro jete myesyajpa y tambien täjkojmä katä nä ntzäktyo' algun apunte jet jetji'nhtä escribitzäkpa.